تصحيح الاخطاء. بتجنب تكرار الاخطاء اللي صارت لي والإستفادة من الفرص، بستغل الفرص اللي ضيعتها هالأسبوع اللي طاف.،تحسين العلاقات، بحاول اقوي تواصلي مع ربعي اللي ما كلمتهم الاسبوع اللي فات ،بفكر اكثر في مستقبلي بشوف كيف بشتغل وقتي احسن <noise>